Ethiopian <hesitation> ada ishia kabd, ada ishian kwanza gos achisun jiruu gos karibu sadetam irjiruu nam wolba dumi afaa isa dubeta aminen nam wolba adane tam isa kabd afan ishin dubetu biria kaa dinineni gudion kiristoa achisunii isilamune dikiyoa sagale ishin nyaatu sagaleni sagale dikio hamtu sagale lila woni biri hinkabd ina biria hinkabdu ishine calender tam ishia kabd muzikiaf iyoo sirbineni lila fan jirt woyane akishin nekatit jira